A gya si tɛmeki ma egyap egyap mumu goi na muno goisit koma ofosa mu aŋgɔm koma ese mu so goi na mu no goisit wu foise mu aŋgɔmm dom set mu so set ele mu we <hesitation> ewerefu eda muwe cikki were fu awɛ mu aba vosa kpo wu dami na mu so amaggi muso shaŋ egya muso gyap goi goi na muno goiset afosa mu <hesitation> oya ki samu ido ewerefo ne gap mu domi musoko set le ba nyi gyap ba muko goi no goi sit ba ewerefo koma ewerefo weme gap gbi maggi muso shaŋ ozap babu ba goi sapulo muso wak aga sawe ba goi ago zap ma sawe ba goi ago zap ma sawe ba ama mu soko gyap goi na mu no goiset dina musoko gyap goigoi na muno goisit su we samu ne ewewfo ne gap mu ba domi ba nyi sa go sa vɛ agya ka mu ama awɛ mu wa gyap ka mu amai awɛ mu w gyap awɛ mu wa bi awe varu ba amfibi sa we muso fai awɛ varu ba emu muko wene abok set su zeze doko ba ama muso ko gyap mu goi na muno goisit muma mu soko goisit a mu wena amfibi ne gap mu egap mu ma we cce je domi ba anyi sa ve ve komi mu ve gyap mu eh muso gyap sho ŋɔ sa gyap amade su fusamu ewerefu ne gap mu ba mu ko emɛk muso gyap dok egya mu so gyao muso gyap gya ke mu gya ke dok eŋke awe mu sa gyai gya ama muso goi na mu goisit ba muko gya awa mu sese mu musko set dina ma

Fa ba nyi sa je mu ba gyi ba mu vɛ mu vɛ mu so gya ke koma muso gyap ba ama mu gyap mu so gya keze onyi wa je mu kami mu gya ke ze dina se muso fai mushe koma mu soko gyap mu ko ke ewe mu saka je e akara ta egyi be sa ve tɛke be ema earata ejut be we nyi dami haka haka ba da aŋ a wa ko ama muso wena ke da aŋa ba obe mu sa ena ke ba emu ma mu so we a ke ba mu ko cu abok set aweci bu hasa aweci embɔ bɔno na je evep domi awɛci bene ba ne eŋm kpede jut be ba a ama emi bɔ bɔno na kpo kokori a nase amfibi bu aweci bu je makarata ama eshena azinŋ ambɔ bɔno wa sita amfibii ma saje kpi evaru ma ba ka neke amfib sse dak she ama su zezeno ama mu su koko na mu shaŋɔ omkpede awɛ mu dasu muvɛ saka ba tɛmeki mu amɛk nyine beka ko oŋmkpede dole wawa akpa a tona na mu ama mu so si tɛmeki be ba hasa ambɔ bɔno aka ka vɛ ba kpa kpa ei egyap amfi bi ogbose be na kpam saka ba kpo amfibi de su sona damu na ambe aya be ba domi bebe be gyi yir wayala be sa ka me amɛko na ko amfibiɛ ame vɛ ka we aya be sana bwoma ba dome mi mu dɛkɛ me ciki werfu ama mu soko ko na mu temeki be zuwa da su efuk ne wa mu soko fuk awɛ ci bu be ba be ba da abew mu noi ama mu neke be set k bee dina mu we ciki were fu awɛ cibu we cike werefu ha shaŋ ambɔ bɔno na kpo sha fɛrem da vɛ be ewɛrefu to vɛ be awɛcibu sa damu na be ba ama awɛci bɔ saka ko wa yike embe aya be ba ama ambɔ bɔ ambɔ bɔ fuk ecike domi awɛcibu haka se ecike werefu dina Sa kpe gya si zeze be ba ha sha ambɔ bɔno e ccikebi wɛrefu be i wɛ i ka abe amaa sa yike be kpe ti ajina aŋa faŋ amaa mɛk nyine awe cike aŋgɔm domi anyi egya ni sa kpe ambɔ bɔ suka kaka suka ko awɛ evaru kaya ama be no aya mu ke san bwoma ba domi aya be mu neke be acike wɛrefo ama mu soko son mu yike awɛ. mu akpe gyap mu gyap awɛ mu ka gyap mu ma mu wena aŋgɔm da sui domi owena aŋgɔm ama mure awɛ mu son ecike wɛcibu be a yike awɛcibu ama awɛcibu ja mene sana kpe ego ba na ka go vɛ fwai aga su kpe nyi se dike be neke ewecibe zhomca berekete so awɛci yike mu muma mu yike ni otemeki ni je dasu domi ozeze do ko.